<audio distortion> da misy gny satroky bonetra, misy gny casquette, misy gny satroky manahaky gny fisikinan-dry mpihira scorpion regny avadiky megna afara io, misy gny satroky bob findesin'ny miaramila reo, misy gny satroky gasy.